ⴼⵏⴰⴽⴰ ⵙoⴼⴰ. ⵙoⴼⴰ ⵇⴻ ⴷⵀⴰ ⵔⴰ ⵎⴰⴳⴰⴼⵉⵍ ⵍⴰⵏ ⵜⴻⴳⴳⵉⵜⵡⴰⴰⵙⵉⵏ, ⴰⵍ-ⵣⴰⵇⴰ ⵇⴰⵙⵉⵏ. ⴻ, ⴻ ⵔⵉⵣⵙⴰⵔ ⵎⴰ'ⴰ ⴰⵡⴰⴷⵉⵎ ⴷⵉ ⴽⵏⴰⵙⴰ. ⴼⵓⵍⵉⵔⴻⵜ, ⴻⴷ ⵣⵉⵏⴽⵀⴰ ⴼⵓⵍ, ⴼⵓⵍ ⵍⵉⵙ. ⴻⴷ ⵣⵉⵏⴽⵀⴰ ⴼⵓⵍ ⵎⴰⵏⵉ.